<noise> je almal mas pakya, mëdyë mas pakya pyëpë jue je, yë mëjk na'an, yë mëjk ka'a, yë mëjk a'ax dun mas pakya pyëpë, në nëkodë a'ax yë pyëyi'ik, kap yë nëkë naxpadëp y yë almal mëdyëbë du edekyam jantëm yo'opë yë tu'uk, yë tu'uk kap yë nyaka pyëkëp pakya yë wi'inkumet'sëp yë este edekyam a'ax yë yobë yo'oy nyax.